Ok E siɣe ŋ̀guro tãi ma e tóo ɓɛ tãi ŋí ma díi-ŋai maa ŋuŋ ŋa pɛlɛ gɛɛ ma nya ɓa <hesitation> ŋa ŋ́gaa lí ŋá kpoma tɛɛ ŋ́âŋ pɔ́ da kɛ́ gûui ma ŋa koni siɣe. And koni siɣei su kula ɓa nûa da lɛ́ɛ díi kɛi gbêya ŋa a sàa gɛ ni da tóli ɓo ká pa a gɔni gɛ ni ya lí l a gɔli ti a gɛɛ nûa dí ǹaa dí dí gbêɣe ŋa lí ma. Da kpɛɛ a gbêya ŋa liɛ́ɛ gɛ ní núu da kpɛ́ni a ŋɔnɔ pa a géle lóo ooo ka pai a gɔni gɛ ni ya pai lii naa. Gɛ ni díi nyii ŋai ŋa káa gaa a ŋuŋ ńyɛɛ ńdarei nya ka ti kpɛɛ fêi la a ka a tii nyii and nyaŋ ya lí gɔni ti siɣe zɛŋ kɛ́tɛ a kɛi mɛni lɛ́lɛɛ kɛtɛi a kɛi naa nya ɓa, ya gaa a gɛɛ <hesitation> nûa da kɛ da í lîi a nɛ̃ɛ kpɛɛ fêi dí gbêya a kɛ̀ a ŋa líɛ́ɛ dí pɔri kɛi tii kɛi yɛ berei da wɛ́lii dí gɛ́ la. Gɛ ni a tée nyíti polu ka lí m̀á mii ya kpîŋ kuu ɣele ka ti gɛ ni mii sɛŋ támaa a kɛ̀ naa. Gɛ ni mii sɛŋ támaa a kɛ̀ naa yâi í káa a lôloŋ mɛni kɛtɛi ya gɛ̀ nya ɓa a gɛɛ í lîa a kɛ̀ a ǹaa a gɛɛ í mii sɛŋ ŋai ŋí da mi, gɛ ni tãi nûa da gɛ la kpɛ́ni fêi da gaa a gɛɛ í káa tíi lɛlɛ kɛi gɔni siɣei ti su zɛŋ da gɛi nya ɓa tãi da da kɛ́ díyɛ ooo surɔ̂ŋ pai í í zua loŋ ŋí soŋ or pai í zua kao ŋí soŋ and gɛ ni nyíŋí a káa ńii nɛ̃ɛ. Gɛ ni tãi kélee ta kuu a káa kɛ́ lii gbâlaŋ ŋa ńii a kɛ̀ nɛ̃ɛ. Yɛ berei ŋa mò la la kpɛɛ la a kɛ̀ ńii nɛ̃ɛ díkɛ lii kúu ma gbâlaŋ ŋa ńii a kɛ̀ a nɛ̃ɛ a gbɛ̂ɛ pôlu kpɛɛ fêi lé mɛni ma ŋa pai kɛi gɔni siɣe gɛ ni; gɔni siɣei ti a kpɛɛ kpaa máŋ kwa pa m̀á mii ŋa mii sɛŋ támaa mii. Kpaa máŋ tãi da da lɛ́ɛ díi ti kɛi díyɛɛ ooo zolo kpɔlu ka ŋí. Zolo nyaŋ gaa a kpɔmɔ sii nyii a ɓa. M̀á ti a kɛ̀ naa a kàa a gbɔlɔ́ɔ a kɛ̀ a kpele ŋɔɔ kɛlɛ zɛŋ a kɛ̀ nya ɓa gao ti a kɛ́ zui a kɛ a ǹîyeŋɔɔ. So gɛ ni da gɔni tɛ̀ a mi da zolo ti tɛɛ ḿbɔ ŋa kɛ̀ mii ńii a kɛ̀ a nɛ̃ɛ. Gɛ ni dí máŋ kɛ ńdoli pa i a gɔni ɓɛ́ pere ńii a kɛ̀ a nɛ̃ɛ kpɛɛ fêi lé mɛni ma, ŋa lí naa tãi da da pai zolo tɛɛ ḿbɔ kpaa máŋ a kɛ̀ zolo fé naa tãi da kɛi díyɛ ooo gbuâ kpɔlu ka ŋí. Gbuâ nyaŋ gaa a wúru sii nyii a tɔɔ <hesitation> gaa a vé a wúru kpɔ́ kpɔɔ kɛ́lɛ gaa a wúru sii da nyii a tɔɔ gɛ ni a ɓa. M̀á ŋí a kɛ̀ zee nɔii ma. And m̀á ŋí ya kala tí wólo ma a kɛ ŋamu-ŋamu kɛlɛ zɛŋ a kɛi a kàa a nɛ̃ɛ a kpɛɛ polu. Kpɛɛ fêi la ímáŋ mii a ǹá lîyeŋ, gɛ ni ńii a káa a nɛ̃ɛ kpɛɛ fêi la ŋá ma kɛ́ váaŋ ti su nûa polu ŋ́gɛ gɔni siɣe zɛŋ a kɛi nya ɓa lé, tãi támaa da pai gbuâ kpɔlu kâai a kɛ̀ dí mɛi fála gɛ ni ŋa pai pâi naa ŋa gbuâ kpɔlu ŋí kula ŋa kpele. A kɛ̀ ti a kàa nɛŋ- ńii-nɛ̃ɛ mɛni a kpɛɛ polu. So gɛ ni. <hesitation> Gɛ ni a kɛ̀ gûui a ŋaŋ siɣei kwa lí daai su gɛ ni mɛni kwa gɛ nya ɓa ɣele-wulii a kɛ̀ díi nyii kɛ́ a ǹɛ́lɛɛ a ńîa a ɣele-wulii tãi nya ɓé kàa a gɛɛ kwa ḿarâŋ-ŋai kwa káa kɔyaŋ kukɛ kpasa kɔ. Kpasa kɔ káa a pɛ́lɛ sii nyii ka kɛ̀ gɛi nuu kɛtɛ tɔnɔ a ǹóloŋ tɔnɔ soŋ gɛ ni nûa nyii ŋa ŋŋí kélee da kɛ kpasa kɔɔ ti su díkelee da kɔni láa díyee-ŋa. Ǹúu kélee ŋa kɔni kɔɔ a pîlaŋ lɔɔlu ma gɛ ni zɛŋ a gɛi nya ɓa ka kɛ̀ gbasa tí kɔ̂i da ŋaŋ kpasa maa fɛ́ɛ <hesitation> ka ŋaŋ kpasa ti maa fɛ̂ɛ gɛi zɛŋ a kɛ̂i nya ɓa lé <hesitation> ka ŋaŋ kɛ̀ kàa ti <hesitation> kpa- yáai ti kpasa loŋ kaa íyee-ŋa ka kpasa loŋ kakɛ ŋaŋ nûa ti lí kpɛɛ tɛi-tɛ́i. And gili-ŋa sia ɓa a gɛɛ tãi kélee da kpasa lée a yée lɛ́ la kpasa kɔri ɓela ti dɔnɔ ta ma, gɛ ni ŋa kɔni dɔnɔ a kula mɛi. So kaa lɛ́ɛ gɛi ti kàa lɛ́ɛ ti e lɛ́ɛ la zu ka ǹúu ti ŋɔ kɔni lɔɔlu kélee kpɛɛ gɛ ni kàa a golo a lɔ. Gɛ ni ka mò a gɛɛ lé, gɔlɔ a lɔ́ kwa zee. Gɛ ni e tée nyíti polu mɛni ŋai a kàa kɛi nya ɓa ǹyaa ti máŋ a kpasa loŋ a kɛ̀ kaa kàa núu da kpɛ̂i gɛ ni núu da nyaŋ e- e- ǹoo ká pere nyii gaa a kpasa ti kɔ nuu da. A yée lɛ́ kpasa loŋ ŋí ma <hesitation> kpasa lée fe yée lɛɣɛ ni ma gɛ ni ǹúu ti yée lɛ́ kpasa loŋ mai ŋa gɔni dɔnɔ a doo ma. So a kɛ̀ gɛ ni zu kulâi ɓa a kɛ̀ gɛ̀ lɔɔlu gɛ ni a kɛ̀ lɔɔlu mɛi da. Ka lɛ́ɛ gɛi ti e lɛ́ɛ la zu a gɛɛ ka gaa a gɛɛ ǹúu nyii pai kɔni támaa sɔlɔ ɓo kpaa máŋ ǹúu nyii da pai ŋa núu ɣɛlu ɓé da pai dí kɔni kula díyee-ŋa. And nyaŋ bɛ́lɛ ŋí káa a pɛ́lɛ lɛ́lɛ kɛlɛ gaa a wála-wala pere. Fíi ikɛ a ímaa kpanaŋɔɔi ya ti a kpasa loŋ íkɛ a í lóo pere kɔ́lɔŋɔɔ ikɛ a kirɛ siɣe pere kɔlɔŋɔɔ. Kpɛ́ni fêi tãi tamaa a kɛ̀ yaa núu da a lɛ́ɛ í kpɛ́ gɛ ni kpasa lée ti a ǹyee lɛ́ ǹúu ti ma gîe feerɛ gɛ ni zaaɓa ɣele e maŋ kɛ pai lɛɛi kpasa loŋ ma tãi ta a pâi nòkwa and ve pai kɛi a gbáaŋɔɔ. Kpaa máŋ da pai pere sii da kélee da kɔri a gɛɛ tãi da pai lɛɣɛ la kpasa loŋ ma vè zia too. Gɛ ni bɛ́lɛ sii ŋi e kɛ̀ a ǹɛ́lɛɛ a ńîa kpɛ́ni fêi ŋ́gɛɛ a lôloŋ <hesitation> ḿve ŋ́gɛ ni a ŋ́gɛtɛi ŋánaa kpono fe kɛ ti a gɛtɛi kɛlɛ ŋa kàa kirɛ siɣe a- a- ŋ̀á-ŋanaa ŋa nyiti ŋa gɔlɔŋ ŋa kàa kirɛ siɣe. Gɛ ni kpɛɛ fêi la ŋa kàa kirɛ siɣe a káa nii-nɛ̃ɛ a kpɛɛ polu. Kpɛɛ fêi ŋa núu tamaa ŋa núu da kaa ńyɛɛ mai ífa pɔri ŋ́gbɛ̂i í ńzoŋ kwa ya kwa kirɛ. Berei ma kpîŋ ŋ́gaa ŋí la koraŋ ŋí su ŋá gɔlɔŋ a gɛɛ ŋa pɔri kirɛ siɣe berei máŋ ḿve pai ziɣe la yɛ berei ŋá kàa ziɣe la. Gɛ ni kpasa kɔɔ ti <hesitation> a kɛ̀ káa kpasa kɔ́ gɛi mɛni tɔnɔ ka gɛi nya ɓa, kpasa ti zii e kɛ̀ feerɛi. Dɔnɔ da kɛ̀ ma kpôŋ kpasa gɛ ni kpeli ti kàa nɔ a kpasa nyii ka gɔ́. Gbôŋ gbasa káa a sɛŋ a gɛɛ lé, ka lɛ́ɛ ǹúu ti gaa gbasa kɔ̂i <hesitation> díkaa kpasa kɔ. Ka da soŋ ya kpasa lée a gaa ǹyee a lɛɣɛ ma a nòkwa kpɔ́ bôlu a ŋ̀á-ŋanaa. A nòkwa kpɔ́ a ŋɔ wála-wala kélee kpɛɛ fêi dífe wɛli a gɛɛ dí zîa tòo. Gɛ ni ímaŋ nòkwa ti gɛ ni da ŋa kɔni kula mɛi. Gɛ ni nyan yaa ti a gbasa loŋ ya máŋ kpîŋ núu da a lɛɣɛ a ya a kɛ̀ yée lɛɣɛ̂i ya a kɛ̀ kpasa lée fe lɛɣɛ ti naa a í lókwa kpɔ́ a ŋ̀á-ŋanaa. So gɛ ni mɛni ti a gɛ̀ a gɛɛ ŋa kàa kirɛ siɣe ŋ́gɔɔ a ńoo pere kɔlɔŋɔɔ. Gɛ ni ŋá gɔlɔŋ a gɛɛ ya kpálaŋ ńa a ŋánaa kwa sɛŋ da kɛ ya- ya kɛ- a kpasa loŋ ǹúu a kɛ̀ í kpɛ̂ a ŋ̀á-ŋanaa zɛŋ ya kɛi nya ɓa tãi ta ya ímaa pɛlɛ e pai karêŋ a ya e tóo. Gɛ ni kpaa máŋ í- í- kula bére íkɔɔ laa bere. Gɛ ni a karêŋ a íkɔɔ a tóo nyaŋ e máŋ too ti gɛ ni mɛni a kɛi nya ɓa lé, zɛŋ a gɛi nya ɓa yáai ti a gbasa loŋ maŋ gɛ ni ya laa-saa tee kpɛ́ni fêi ǹúu ti a wɛli a gɛɛ é ŋɔ̀ ti gba gula. Kɛ́lɛ nyiti kɛɛ kélee su owei e kɛ̀ a ńîa mɛni a gɛɛ ŋa kpasa kɔ. Kpɛɛ fêi ŋá gaa a gɛɛ e kɛ̀ a pélɛ sii nyii a gaa a gɛɛ núu e kɛ̀ a gbonôi kpanaŋɔɔ. A gaa í kàa pere- sɛŋ nyii núu a pɔri kirɛ siɣe e ŋuŋ ma ɓo sɔlɔ ɓo sɛŋ da kélee da a kɛ̀ í kpɛ̂. Kpaa máŋ i kaa a berei kɔ́lɔŋɔɔ ya pɔri kula la sɛŋ nyii kélee gaa í kpɛ́ berei. A gɛɛ í íŋuŋ maa ɓo sɔlɔ ɓo. Gɛ ni e tée kpasa polu <hesitation> bɛ́lɛ nyii ŋai kwa káa gɛ̀i a mi kú siɣe naa kpasa polu gɛ ni kukɛ lii kɔlɔ pɛrɛ mu. Kɛ́lɛ kukɛ lii kú lɛ́ɛ pai lii kɔlɔ pɛrɛ mu mɛni kukɛ gɛi veerɛi nya ɓa <hesitation> nya ɓa kú pɔ́-taai fɛ̂ɛ a kɛ̀ í kàa a núu nyii í kàa ɓɔlɛɛ̂i ya siɣe kóraŋ kpɛɛ kpɛɛ da su. Gɛ ni mɛni a kɛi nya ɓa fɛ̂ɛ íkɛ a tóu tée pere kɔlɔŋɔɔ. And nyaŋ tou teɛ́ɛ ŋí tou sii kaa gîe feerɛ kpɛlɛɛ woo su da kɛ̀ da ma in fact gaa saaɓa da kɛ̀ da ma zebɛ, díyɛ da ma gwâra díyɛ da ma gbau. Zebɛ káa a dóui nyii gaa maa yeŋɔɔ ya pɔri lɛ́ɛ tɔ́ɔ nɔ nɔii ma ŋí ímaa pɛlɛ í dée. Gɛ ni gwâra gaa a dóui nyii ya pɔri lɛ́ɛ tɔɔ̂i í ka a í sã́a í dée. Kɛ́lɛ gbau ya kɛ́ pai dee fɛ̂ɛ í ɓáleŋ pili pere maa kɔri. ɓáleŋ kaa a ɣɛli nyii ya dóo í sâmai í ǹá ɣiri í kɔɔ-yée mɛi pere. Le ífa ǹaa ti ílaa mii yée mɛi pere kpɛ́ni fêi lai <hesitation> íkɔɔ yée mɛi pere ya tɛ̀ dóui ti su sɛŋ ya gɛi nya ɓa lé, ya pɔri ɓáleŋ ti sônii a íkɔɔ yée mɛi ǹá ɣiri ti sônii a í kɔɔ yée mɛi pere ítii kélee kɛ́ a í la-mii yée mɛi. Kpɛli fêi la ímaa lɛ́ɛ gɛi a kɛ̀ m̀áleŋ la ɣiriɛ́ɛ káa laa ɣiri káa í la mii yée mɛi pere ífa <hesitation> zɛŋ a kɛi nya ɓa ikɛ ya lɛ́ɛ dóui ti tée a kɛ̀ ɣɛli ti da é máŋ tée kpaa máŋ ɓáleŋ ti a kɛ̀ ífe ɣiri lí ŋánaa íma ɣala zu zɛŋ a kɛi nya ɓa, <hesitation> ya yáo gɛ ni nyaŋ pɔri ma fe pai kɛ̂i naa a gɛɛ í m̀áleŋ soŋ. Zɛŋ nɔ a kɛ̂i gbeli kpɛɛ ɓa kɛ̀ lé ya pâi yáo gɛ ni lé pai kɛi nya ɓa tooi. Nyaŋ ímaa too a kɛ̀ Ɣâla fe kpoma tɛɛ ní í pɔ́ ya pai sàa ŋaa ma. So zɛŋ ɓé ya m̀áleŋ la ɣiri la íkɔɔ yée mɛi pere. Kpîŋ í lɛ́ɛ- íma m̀áleŋ laa lí í kɔɔ yée mɛi pere a kɛ̀ ya tɛ̀ dóui kwa da ma ya kaa a gɛɛ m̀áleŋ a kɛ fúlonii mɛni ya gɛi nya ɓa, ya zoŋ a i- ikɔɔ yée. E lɛ́ɛ kpɔ́ la zu í pîlaŋ. A ni ma kpîŋ dóui e kaa a gôyaa or kôya ni kɛlɛ ya zoŋ a í kɔɔ yée e lɛ́ɛ kpɔ́ la zu e pîlaŋ kpɛ́ni fêi, íma ikɔɔ- íma íkɔɔ yée lá ɓo m̀áleŋ ti e táraŋ gîe ma m̀áleŋ a pai pu- laa a pâi ɓoi. Nyaŋ m̀áleŋ laa ɓo zɛŋ a kɛi nya ɓa í tɔɔ̂i a ŋaŋ kôyaa dóui ma. Nyaŋ í tɔɔ̂i a kôya ti dóui ma gɛ ni zɛŋ nɔ ya pai zɔlɔ ɓo nya ɓa too. Nyaŋ ya doôi ti kɛ̀, tãi da ya pai ɓâloi kpa ya pai í sama siɣe ŋa. Nyaŋ núu a zama siɣe ŋa dɔ́ɔ la wála ŋa e tɛɛ nuu kɛɛ e gao ɣále ma. Zɛŋ ɓé a gɛ̀ a gɛɛ í m̀áleŋ ti laa ɣiri íkɔɔ yée mɛi pere. Gɛ ni m̀áleŋ tɔnɔ ti ma ílaa mii yée mɛi <hesitation> íkɔɔ yée mɛi pere ti zɛŋ a gɛ̀ nya ɓa ya ɣɛ́li tóo ma, gɛ ni ŋ̀ɛ́lii ti ɓé ya gbêya sɛlɛŋ ma. Gɛ ni ya gbêya sɛlɛŋ ɣɛli ti ma gbêya ti ɓé ya tɛ̀ ɣele su ya pài kɛi dou kɔ̃ɔŋ tée la. Ya pai kɛi <hesitation> dóui su dóui gɔ̂ŋ mu kula lai gɛ ni é lɛ́ɛ la zu ya kpɛɛ a dou kɔ̃ɔŋ teɛ́ɛ dɔɔ-sɔ̂ɔ a kɛ̀ íkɔɔ kala ma. Gɛ ni ya ŋaŋ dɔɔ-sɔ̂ɔ dí kula; dɔɔ-sɔ̂ɔ káa yɛ gbala kɛ pere kɛɛ ŋa kɛtɛi. ŋa ŋaŋ dɔɔ-sɛ̂ɔ ti kula gɛ ni nya ɓé ya ŋȧn dou ŋuŋ tée la. Gɛi ya dou ŋuŋ tée a kɛ̀ ɓɛ í dou ŋuŋ tée naa ífa lɛ́ɛ díniŋ ma a gɛɛ í dóo. Kpɛɛ la ya dóo ya pâi too m̀áleŋ su. A tóo m̀áleŋ su nyaŋ gɛ ni a pai kɛi a gɛɛ ya ka feerɛ ŋɔɔ ka pâi too. Sɛŋ ɓé kpɛlɛɛ ŋai mò díyɛ lé, tóu ŋuŋ tɔnɔ ŋɔ tóu fé a kɛ̀ ya tɛ̀ dóui su <hesitation> ya ǹzoŋ zoŋ pere lɛ́lɛ dou ŋuŋ tɔnɔ dou ŋuŋ fé pai tóo yoooo ya máŋ kpîŋ ya pai tooi. Gɛ ni tóu tée káa a tii nyii ya kɛ̀ gɛi ya í mɛi káa a lɛ́lɛ. Ya ímɛi káa a ŋ̀á-ŋanaa kpɛɛ fêi ífe wɛ́lii a gɛɛ mɛni <hesitation> sɛŋ zéri ma kélee da e pai e pɔ́-naa. Kpìŋ ya dou kɔ̃ɔŋ tée dou kɔ̃ɔŋ ɣâleŋ káa ma. A kɛ̀ ya ɓa dée a dée pere e máŋ tóo ya a pai íŋwana. Gɛ ni ya kɛ̀ tóu tée fɛ̂ɛ ímɛi kàa ŋɔŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa ya kɛ tóu tée a ɓáleŋ. Gɛ ni ya kpɛɛ ti la dóui teɛ́ɛ <hesitation> m̀áleŋ ti dou ŋuŋ a pai a mi a dɔɔ-sɔ̂ɔ doui ŋuŋ a pai tɛ̀ ɣele. Dou ŋuŋ a tɛ̀ ɣele gɛ ni ya ŋaŋ ǹɛɛ ti í m̀áleŋ zɛlɛŋ ŋɔnɔ ya a mi í dɔɔ-sɔ̂ɔ sɛlɛŋ ŋɔnɔ ya gɛ ni í m̀áleŋ ti tinaa í gula dou ŋuŋ téniŋ ma. Ya ŋaŋ m̀áleŋ kula diŋ- dou ŋuŋ téniŋ ma sɛŋ ya gɛi nya ɓa, a ŋaŋ lɛ́ɛ tɔ́ɔ ílaa í pɛlɛ ma íŋaŋ dɔɔ-sɔ̂ɔ siɣe í zɔɔ dou ŋuŋ ti ma é lɛ́ɛ la zu e tɛ̀. É lɛ́ɛ la zu e tɛ̀. A ŋaŋ tɛ̀ ti í dûaŋ o dóo. Tãi tamaa dou ŋuŋ da káa naa va kɛ̀ a kpanaŋɔɔ a mi e dou kɔ̃ɔŋ a kàa a kanaŋɔɔ ma. Ya dée tí tãi da a pili kpaa máŋ tóu da káa naa da kɛ̀ ma pere tóu. Íma gɔ̃ɔŋ a kpɛ̃ɛ̂ŋ e lɛ́ɛ kpɔ́ la zu e tɛ̀ ɣele su. Nyaŋ ya dée zɛŋ a kɛ̀ nya ɓa lé a kɛ̀ nɔ ífe táre ni a gɛɛ í dou tí tée gɛ ni zɛŋ a kɛi nya ɓa lé, dou ŋuŋ ti a pai tóo ya a kɛ̀ a tóu ŋuŋ kɛtɛ pɔri ma fe pai kɛi naa a gɛɛ í tɛɛ ya é too. Tãi támaa a kɛ̀ ya kpàaŋ zɛŋ a kɛi nya ɓa dou ŋuŋ tí ya dée a kɛ̀ fe kɛtɛ tí a ŋánaa ya gaa a pai too m̀áleŋ su zɛŋ ya gɛi nya ɓa, ya í kɔɔ tɔnɔ kula polu. Gɛ ni dou ŋuŋ a pâi tɛɛ m̀áleŋ su ɓɛi íkɔɔ káa tɔɔi naa e tɛɛ naa gɛ ni é tòo nɔii ma. Kɛ́lɛ nyaŋ fɛ̀ɛ íkɛ a ítarei gɛ ni zu kula ɓa, ya kɛ̀ tóu tée a ɓáleŋ gaa a tíi nyii ka fúlu-laa kakaa kɔ̂i. And nyaŋ a kɛ̀ tíi nyii kélee ya kɛ̀ gɛi ka fúlu-laa kakaa kɔ̂i or í kàa fúlu-laa maa-kɔ̃ɔŋ fɛ̂ɛ í gɛ̀ a sɛŋ a gɛɛ lé, íziɣe a kpanaŋɔɔ fɛ̀ɛ íkɛ a sɛŋ a gɛɛ lé ímɛi káa. Íkpîŋ mɛi káa kpɛ́ni fêi a kɛ̀ ya pɔra ma sii kélee da kɛ a pai kɛi a ífulu-laa kpaa mȧŋ a pai sɛŋ séri ma kɛi ya. So zɛŋ ɓé gáa a tou teɛ́ɛ. Kɛ́lɛ mɛni kɛi nya ɓa tãi kukɛ ɓɔlɛɛi la kú pɔ́-taai tóu teɛ́ɛ e kɛ̀ yɛ berei ɓé nûa lîi a kula la díkɛ lí <hesitation> boy dûa fii-ŋa nyii kwa kɛ ma footbaal ti díkɛ lí gɔ̂i berei nɔ gɛ́ pere e la. A kɛ̀ yaa ɓɔlɔi ya séri <hesitation> kóraŋ su maa nɛ̃ɛ a gɛɛ í tou tée, a kɛ̀ ífe tou tée ní íɓarâa kélee da kɛ̀ ɣɛ́lɛ ya ooo ne-ŋí nyɛ-yɛŋɔɔ. Gɛ ni mɛni a kɛi nya ɓa ya lí ya dou ti tée, dou maa ŋuŋ nya pai dée tí ya pai gao siɣe nyiti ɓé pai ǹɛ a gɛɛ <hesitation> a íŋɛi kula. Ya pai gao siɣe í pa la ɣele-wulii su ka íɓarâa ka kɛ̀ see ka kɛ̀ zɛpɛ pu. E íyee lɔ́ paki <hesitation> í paki su kpa í see yée ma ka zɛŋ ŋí kàa nɔ. Ya ŋaŋ dɛɛ dípɔ yɛ dia ka mii ɓé. Gɛ ni da pai kɛi lé ɓé í le tou ɓé ŋí. Yɛ dia aa <hesitation> ŋa saa ɓáleŋ pili ŋa saa lí ɓáleŋ pili ɓáleŋ- ɓáleŋ tou tée gɛ ni <hesitation> dou ŋa saa dée gao da ka ŋí. And ǹúu da ŋai da kɛ̀ ɣɛlɛ ya díyɛ kpa vé kɛ̀ a zebɛ kpa gwâra kao lono because kpɛ́ni fêi kúfa gwâra mii kpaa máŋ kufa zebɛ mii a kɛ̀ a ɓáleŋ a- a- <hesitation> gbau ɓé ya ɓé kwa mii. Gɛ ni téla da mò diyɛ gbau wúlɔ káa a da kpɛli <hesitation> zebɛ kpa gwâra wulɔ ma. Kɛ́lɛ da kɛ̀ nɔ gɛi ti a gɛɛ í lîi e kula a gɛɛ í dou ŋí tée kpaa máŋ í tou tée pere maa kɔri a ɓáleŋ. Gɛ ni núu kélee a kaa tou tée kpaa máŋ yɛ tãi ŋa kɛ naa ŋ́gɛ tou tée a káa ńii-nɛ̃ɛ ŋá lí naa tou tée ńii a kɛ̀ a nɛ̃ɛ kpɛ́ni fêi la nûa da pai kɛi díyɛ owei. <hesitation> Ǹúu ŋí a ŋaŋ kɛ gula-kãa-ɓoi. A ŋaŋ kɛ́ tɔɔ kpakolo tɔ̂ɔ so a nuu lîi nɛ̃ɛ. Nyaŋ berei ɓé kwa káa gɛi la. Gɛ ni tée nyiti polu tãi ti ŋaŋ kukɛ lii la kɔlɔ pɛrɛ mu, mɛni kwa káa gɛi nya ɓa, kwa kàa kɛ̀ kpâlaŋ ŋa tíi pɛ-pɛlɛ kɛi ńyeŋ kwa kɛ̀ ma sûa. Nya ɓa nûa da díi kɛ̀ <hesitation> mɔlɔŋ da kpɛɛ a mɔlɔŋ teɛ́ɛ gboŋkoi ti a ŋaŋ kɛ ɓɔlɛɛi kpaa máŋ mɔlɔŋ kpàaŋ ti ka lí ka kpoŋ ka gîe ma ka kàa a kuu gɛ ni kwa lí gûui ti ma. Kɛlɛ ka lí gûui ti ma fɛ̀ɛ kakaa ká mɛi káa kpɛɛ la kakaa a nîa-pɛlɛɛ ŋai mɛ- mɛni nyii kpanaŋɔɔ nûa dia mɛni nyii nûa da ziɣe a mɛni kpanaŋɔɔ damaa ka fá ziɣe a mɛni kpanaŋɔɔ. So gɛ ni mɛni a kɛi nya ɓa, ka lí gûui ti ma, tãi tamaa kwa kaa gûui ŋí kɛ kwa <hesitation> zûa tí paa gɛ ni mɛni kwa gɛi nya ɓa nûa da pai <hesitation> kunûa da pâi gɛi a gɛɛ dí manaa si naa da naa kéreŋ dí manaa si naa kpaa dí telâŋ si naa kpaa máŋ dí sii sɛŋ da si nɔ naa. Gɛ ni e kɛ̀ a lîi nɛ̃ɛ mɛni kpɛ́ni fêi ya díi saaɓa ŋí kɛ a mi díi sii ŋai ŋí kélee kɛɛ e kɛ̀ ǹɛ a gɛɛ lé ífe ŋaŋ a- í- a- ǹóloŋ íkɛ la kɛ́lɛ ya ŋaŋ kɛ̀ ɓɔlɛɛi. Gɛ ni berei ɓé kwa káa gɛ la. E tée nyiti kú- so kwa kàa tii tamaa kɛ̀ kwa kàa tãi ta ka tòo gûui su ka zinâa kélee kakaa daai su ka tòo gûui su. Gɛ ni ka kpɛɛ ŋaŋ díi tí kɛɛ <hesitation> ka ŋaŋ ka nûa da ŋaŋ gaa díyɛ owei kú lôloŋ kaa ɓɔlɛɛi. Kɛ́lɛ a kàa kaa a kôi-nɛ̃ɛ mɛni kpɛɛ fêi lé mɛni ma ka íɓarâa kakaa ŋaŋ gɛ̀ <hesitation> kakaa díi kɛi gîe ma. Gɛ ni zɛŋ a kɛi nya ɓa a kɛ̀i íyee tɔɔ̂i polu íɓarâa yée ma féla gɛ ni zɛŋ da gɛi nya ɓa da í ŋɔ tíi ɓo í ǹúu ya kɛ̀ íkɔɔ yée mɛi pere a ŋɔ ɓo a maa féla li ǹyee kɔɔ í la mii yée mɛi ṕere ŋɔ ɓo a maa féla gɛ ni íwɔi lɛɛ a lɛ́ɛ tɔɔ zu so da mò tí díyɛ oo gɛ ni kwa maŋ ŋóŋ kula. Gɛ ni ǹúu kélee da pai ɣɛlɛ ya a so a kɛ̀ da pai í ŋóŋ da kɛ̀ ǹúu ti ŋóŋ kula gûui kélee su zɛŋ a gɛi nya ɓa <hesitation> tãi da pâi lí la wɔ̀ kpâlaŋ ŋa da pai kɛi díyɛ é ǹyee maa tɛ̀ gɛ̀i zu kula ɓa é mii sɛŋ támaa ɣili <hesitation> kpɔ́ a gɛɛ ǹûai da mii dí lîi e laa. kpîŋ da sɛŋ kao pú ya kpɛɛ la íyee ma yeŋɔɔ gɛ ni íyee ma tɛ̀ tãi ta da pai kɛɛ ya ooo í fanii ká ŋí aa ya fanii ŋí kpɛɛ gɛ ni <hesitation> kwa pai díi kɛi yɛ berei maa nɛ̃ɛ kú gɛ lai. Kɛ́lɛ a kɛ̀ ífe gɛ ni ti gɛ ni kwa pai tíi kɛi nɔ a kú nîa pere kpɛ́ni fêi la kwa káa ní kúyee fe pɔri ní díi kɛɛ su. So nyiti ɓé ŋa gaa <hesitation> tii ɓo mɛni ma or sûa ɓo mɛni ma. Gɛ ni e siɣe nyiti ma kwa gaa a gɛɛ gɛ ni mɛni ŋaŋ gɛi í zu kulâi ɓa ya ŋaŋ kula <hesitation> sûa ɓóɔɔ sui mɛni bôlu mai ya gɛi nya ɓa ŋaŋ lé, ya ŋaŋ tóo kuu su. Gûui ŋí nyaŋ ŋa kɛɛ ŋí ya tóo su gaa a kuu nyii a gɛ̀ a gɛɛ ka kpâlaŋ ŋa tii kɛ̀. <hesitation> Gɛ ni a lɛ́ kûa a gɛɛ kú kɛ-ɣeniɛi su kpaa máŋ tãi ŋa kaa a lôloŋ ŋa kɛ ɣeniɛi sui ŋa kɛ̀ sûa ɓo ŋ́gula a sûa ɓo gɛ ni ŋa pɛlɛ kwaa ɓóɔɔ ma. Kwaa ɓóɔɔ kaa a tíi nyii ǹûai da gaa a gɛɛ dí kpâlaŋ ŋa tíi kɛ. ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa a mi kwa kɛ nɔ ma kpâlaŋ ŋa tíi kɛɛ. Kɛ́lɛ ka kɛ̀ tíi támaa kula zu. Kɛlɛ díi nyiŋí kwa kɛ gɛi ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa kúkaa gɛi a gɛɛ kú mɔlɔŋ zi naa, kú gbai si naa, kú manaa si naa, kú tíya si naa, kú kpâlaŋ ŋa kú sii sɛŋ támaa si naa. Gɛ ni zii sɛŋ ŋa ŋí kélee a mɔ́ dée tãi ka ma. So gɛ ni tãi nyii ya ŋaŋ kpɛtɛ la a gɛɛ a mi ya ŋaŋ kula ŋa kaa a sûa ɓo pere kɔlɔŋɔɔ lai gɛ ni díi bôlu ma ya gɛi nya ɓa kwaa ɓóɔɔ ŋí ŋa mɛni ɓó. Yɛ ya kɛ̀ kwaa ɓóɔɔ ŋí kɛi kakɛ tɔɔ gûui su. Berei nɔ kakɛ zûa ɓo la a kɛ̀ íyee fe kula ní or ífe wála-wala laa ni yɛ berei íɓarâa kɛ pere kɛɛ la dí gɛ ti gɛ ni ya máŋ kpîŋ ǹɔɔ ti su da pai gɛi. Kpaa máŋ da kɛ̀ díi ŋí kɛi tãi tamaa dia dí tárei a ŋánaa <hesitation> da kɛ̀ a kɛ́ í kaa tóo dí feerɛ ŋɔɔ díloai gɛ ni daa kula kwaa nyɔmɔɔ ma or núu kaa la mii yée mɛi pere a kula kwaa nyɔmɔɔ ma. Gɛ ni í kàa kɔɔ yée mɛi pere maa nɛ̃ɛ a gɛɛ í tɛɛ kɛlɛ zɛŋ a kɛi nya ɓa a ŋ̀ɛ́i-gɓaa tóo ǹúu ti ma sɛ- zu kulâi a ǹúu ti ŋɛ́i káa a pere sii da e ŋɛ́i-kɛ-ma sii da lɛ́ ma gɛ ni zɛŋ da gɛ nya ɓa lé, da ŋaŋ kɛ í ɣala í tûaŋ ǹúu ti íkɔɔ yée mɛi pere a kɛ̀ í tûanii ǹúu í lá mii yée mɛi pere ma. Nyaŋ gɛɛ ǹúu ti í lá mii yée mɛi pere a kɛ̀ ŋaŋ ɣala gɛ lí lá mii yée mɛi pere ǹyaŋ ya kɛ̀ nɔ bôlu gɛ ni zɛŋ nɔ ya gɛi nya ɓa da kpa ŋaŋ gaa a gɛɛ ya séri ɓɛ ti ǹɔɔ su nyɔmɔɔ naa a ŋ̀á-ŋanaa. Dí ŋaŋ tɛɛ ípolu. Gɛ ní naa e ŋaŋ lɛɛ íŋua. Gáa ya a kpai a gɛɛ í naa ɓo and ya kɛ̀ tɔɔ naa yɛ díi ti káa a nyɔmɔɔ gɛ ní díkelee da kɛ̀ ɣɛlɛ ya. Kpaa máŋ da pai dí tɔ̂ŋ pui ya dí fanii kɛi, dí kapa pú oo ífe dii ŋí kɛi a ǹɛ́lɛɛ gɛ ni í fanii ka ŋí Ok. So <hesitation> kpâlaŋ ŋa tíi kɛɛ ŋa pere kɛ́ pere ka ti. Nya ɓe kú gaa a gɛɛ e tée nyiti polu <hesitation> ka kpɛɛ ŋaŋ <hesitation> kpâlaŋ ŋa tíi ti kɛɛ ka kpɛɛ a kwa ɓóɔɔ gɛ ni kwaa ŋ̀úrui tí pɔŋ tãi a séri. ŋ̀úrui pɔŋ tãi a séri a kɛ̀ í kaa a lôloŋ ŋánaa ǹûai dífa fáa ma a gɛɛ íkɛ dí sâmai. Kɛ́lɛ tãi da ya pâi kɛ̂i naa nyaŋ ya kɛ̀ naa gɛi zɛŋ nɔ ya kɛ̀ kɛi ya kɛ nɔ wúru pɛlɛ-pɛlɛ ŋai pɔŋ ni <hesitation> dí dûai pere póŋ-poŋ kpɛɛ fêi la wúru pɔnii kaa a kɔ-kɔ̂i. Tâi kélee ta ŋ̀úrui tí a pɔri tooi kpaa máŋ ǹúu ti ŋ̀úrui pɔnii ŋ̀úrui tí a pɔri pene polu zu kulâi ɓa ɓɛi ya wɛli a gɛɛ í ŋ̀úru ŋí e lí naa a pene polu. A pene pôlu kɛi a íyee mɛi ɣále nyaŋ ífa pɔri tɔ̀ɔ bere yɛ ma kpera í- pere ɓɛ pere ɓé ŋa wɛli í lí naa kpa ífa wɔ́lɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ pɔri gɛi tí. Gɛ ni tãi nûa kpaya kpaya díkaa la naa dí dí pú pere kɔlɔŋ wúru sii ŋai ŋí yée-ŋa. Kɛlɛ ya a ǹóloŋ ti a gɛɛ ífe pú pere kɔlɔŋ gɛ ni ŋ̀úru ti a pai tooi wúru da su a ɣále tãi da e tòo ya kpa ŋ̀úrui kpîŋ e tòo ya. Nya ɓé da gɛ̀ a gɛɛ e lí tuɛ-pere yɛ ŋ̀úrui pɛlɛ-pɛlɛ ŋí tée. Gɛ ni díyɛ ooo polu pere díkɛ ŋ̀úrui kpaya kpaya tée. Tãi ta a séri da lí gɛ ni ya ŋaŋ lɛ́ɛ ɓɔlɛɛi a ŋaŋ gaa a wúru pɔŋ pere kɔlɔŋɔɔ zɛŋ a kɛi nya ɓa ŋ̀úrui da ni ŋai díkaa naa, da káa a dí kpaya kpaya, da káa a dí kɛ́tɛ dí kɔɔ tɔɔ pere. Gɛ ni zɛŋ a gɛi nya ɓa da kpa- kpaaŋ tóo ma. Kpaɣâŋ ŋí nyaŋ gaa a <hesitation> da ta ŋai la kɛtɛ tée dí dóo ŋ̀úrui ti ma gɛ ni íwuru feerɛ tée ílaa <hesitation> dãɣa tí lá. Gɛ ni feerɛ- ŋ̀úrui feerɛ tí bui gîe ma polu pere íwuru ta tée í tãɣa tɔnɔ tée ŋɔnɔ í dóo naa gɛ ǹúu a tɛ̀ ɣele su ŋaŋ gɔɔ tɔnɔ a kɛ̀ ŋ̀úrui nyíŋí ŋa or da kɛ̀ ma kpaɣâŋ kɔɔ; kɔɔ- tí- kɔɔ tɔnɔ a kɛ̀ ŋ̀úrui nyíŋi mɛi pere kpɛli kɔɔ nyíŋi mɛi pere. Gɛ ni gɛ ŋaŋ ŋ̀úrui pɔŋ. Kpaa máŋ kaa tɛ̀ ti ɣele su gɛi sɛŋ a gɛi nya ɓa a ɣɛli kpanaŋɔɔi ŋánaa tée. Gɛ ni ka dóo ŋ̀úrui kɛ́tɛ ti ma, gɛ ni ka ŋ̀úrui feerɛ í lɔ́ bɛlɛ ma. Gɛ ní ka laa tãɣa ŋa polu pere. Gɛ ni nuu a pɔri tɔɔ ŋa a gɛɛ e ŋ̀úrui ŋí tée. Kɛɛ dia nɔ da pɔri ŋ̀úrui ŋí tée dia ɓa núu nyii a wúru pɔnii méla feerɛ ma zu kulâi ɓa ya dée í la mii yée mɛi pere a ŋánaa gɛ ní í ŋɔnɔ dée íkɔɔ yée mɛi pere a ŋanaa kpɛni fêi la ífe pai tînanii fɛ̀ɛ nɔ a kɛ̀ ŋ̀úrui kɛtɛ kpɔ́ a ŋ̀á ŋanaa. A kɛ̀ ŋ̀úrui kɛtɛ a ŋanaa gɛ ni ka kpaɣâŋ feerɛ too ma <hesitation> gbaɣâŋ tɔnɔ kɔɔ bôlu pere dɔnɔ kɔɔ tuɛ-pere. Kpa a kɛ̀ gaa tí gɛ ni núu feerɛ da tɛ̀ ŋa, dɔnɔ kɔɔ bɛ polu pere dɔnɔ kɔɔ tuɛ-pere. Gɛ ni dí feerɛ ŋɔɔ díkɛ dí so da kɛ̀ dée da dée yɛ berei nɔ gaa la. Gɛ ni dí feerɛ ŋɔɔ da pai la mii yée mɛi pere tée kɛlɛ a pai kɛi a ǹúu nyiti kɔɔ yée mɛi pere gɛ ni da tînaŋ ɓéla nyíŋi ma pere a pai ɣala í kɔɔ yée mɛi pere gɛ ni ɓéla nyiti kɔɔ a ǹúu lá mii yée mɛi pere. Gɛ ni ka lɛ́ɛ ŋ̀úrui ŋí tée e lɛ́ɛ la zu ka kpa ŋ̀úrui tí tíŋ mɛni e fáa kpu. Gɛ ni zɛŋ a gɛi nya ɓa lé, kafa ŋaŋ lɛɣɛ ma, ka ǹɛɛ dí ka pú ka pîlaŋ kpɛɛ fêi la tãi kélee ta ŋ̀úrui sii ti a máŋ tòo a wúru támaa ɣále. And ka kàa yao a gɛɛ lé, a gɛɛ nuu da fé sàa ŋ̀úrui pɔnɔɔ su kpɛɛ la nuu a sàa ŋ̀úrui pɔŋɔɔ sii ŋí su or a bere sii ŋí da kɛ̀ ma píyɔŋ. Nyaŋ da kɛ̀ díyɛ píyɔŋ ka tí gɛ ni ǹúu d ti dífa ɓaa kɛ ma tɛɛ zàa lóo pere su. Dífa kpîŋ lí la ɓɛi da ǹûai sàa lóo naa. A kɛ̀ núu a sàa daai ti su dífa lí la naa. Kɛlɛ da lí la a ɓolôŋ da kpɛli la nyii da kɛ̀ ma píyɔŋ molôŋ la. Nyaŋ gili-ŋa sia gaa kunûa dia nya wa a kɛ̀ daa núu a píyɔŋ zaa kɛ̀ gɛ ni gɛ̀i ŋa mɔ̂leŋ fe pai lii ŋa nûa pɔlɔ-ŋai pɔ́-naa pere kɛlɛ a pai kɛi nɔ ɣeniɛ su gɛ̀ dɛi kɔri gɛ̀ yeŋɔɔ kɔri. Maa mɔ̂leŋ ŋai ɓé da kɛ̀ diyɛ gɔfɔ. Ok. So gɛ ni zɛŋ ŋí kwa wɛlii a gɛɛ kú mò a gɛɛ mɛni ŋai ŋí ya kɛ̀ gɛi fɛ̀ɛ í tãi siɣe kɛlɛ nyaŋ fɛ̂ɛ ímaa kɔri kpɛ́ni fêi la yɛ berei ɓɛi kú kula naa kú- or ɓɛi dí kú ŋaa kɔɔŋ naa kú tûa-pere su ɓe- mɛni ŋai ŋí ɓé gaa naa a kú lá tuɛ. Berei máŋ gaa la a mɛni kpanaŋɔɔi kɛlɛ kwa kɛ̀ gɛi a kɛ̀ kú a- a- a káa a kôi-nɛ̃ɛ mɛni kwa kɛ̀ lîi-nɛ̃ɛ kula kpɛ́ni fêi lé mɛni ma a kɛ̀ ya kɛ̀ mɛni ŋai kɛi gɛ ni ya pɔri nûa da pɔri í kɔlɔnii a gɛɛ ǹúu íkaa lai.